फ्रांस की संस्क्रति के बारे में कछु नईं बातें हेंगी जो हम बता रहे हेंगे। फ्रांस की संस्क्रति सेल्टिक रोमन और जर्मनिक संस्कृतियों से प्रभावित हेंगी। फ्रांस में खूब सारे युनेस्को विश्वधरोहर स्थल हें। फ्रांस में इसाई धर्म मुख्य धर्म है। फ्रांस में अलग-अलग नस्ल और धर्मों के लोग रहते हें। फ्रांस में चर्च संबंधी स्मारक बहुत खूबसूरत हेंगी। फ्रांस में कला और मनोरंजन के प्रति प्रेम है फ्रांसीसी लोग अच्छे हें।